Angba asi apyapya asi ada ŋwo arekaba ahogbren mbo hogbren la si opyapyan la si adi ŋwo wo la angba ma lo awo ekpla dzidzi angba bawe angba wo abi angyi mbo angba wo ekpla dzidzi ama <hesitation> dzudzu ba oran ba iyieson lo awo eba ahiogbren angyi, amgba asi opyapyan asi ada ŋwo, amgba akpoahwo aŋwo ama lo awo ekpla angyi wanda gŋo ka kama osko lo zga ba urii mbo, amgba wo aba oha angyi, moaze wo la angba ma mo asi da asi opyapyan asi da mo mbo, mo aze wo la amgba ma mbo ama mo adzu pyapyan ah opyapyan awo ekpla la ba ahogbren angyi asi lo si ada arehwin, pyapyan koma lo wo ekpla la ba aba ŋwo wola pyapyan ma mbo lo ŋwo amgba bli ishi malo angyi ubin opyapyan wo ityieson gŋo mbo, angba gŋo mi lo awo kpla abantza angyi, so chuku kahe nga amgba lo awo ekplo la balo si opyapyan asi ada ŋwo mbo opyapyan azgi eba ahogbren angyi sa ba, melu mile angba wo abi mbo ba ŋwo wo la ngba ma lo awo ekpla dzidzi angyi, ŋwo wo la angba ma lo awo ekpla dzidzi, so chuku kahe nga angba wo ekpla laba lo lawo kama ala wo nga amgba wo ekpla laba lo lawo. kama ala wo otata angyi ema, lo atama lo mbo ba suknu ahada ngale kala pyapyan gŋo wola lo ma mi eba ahogbren mi nga lo si dzu pyapyan si ada ŋwo <hesitation> moarehwin dzedzen <hesitation> mo akyin mezbo wanda me yi mo awo la amgba ma. Anyehe ŋwo ka moarehwin hilo iwu ba mo akpo eghre si, iwu lo shine wo ishi? Aranomo adzu ba obabaŋ. ashe adzu ba obadaŋ chukushimbo moa ah a aŋha mbo ka kama mesama oba ashe wola amgbama ba aranomombo wola amgba ma, moa ba odŋe kahe nga ŋwo ka iwu ka a aŋha mbo aka kama ŋha mbo atsema, aŋha mbo kpo aka kama ŋha mbo atsema nha omba ŋha mbo nga umbugu owo odŋe opyapyan wo mbo chuku kahe nga amgba awo ekpla angyi moh mola amgba lo wo eba la ba lo si ah mola amgba wo hwihmu kokoma <hesitation> ema la ba lo si ivhbu si aba odŋe, moarehwin aha moawola amgba ma ombaze adamuwa asi adamuwa si aka bmi odŋe, amgba awo ekplo dzidzi amalo angyi awo ekpla laba rurii la ba si pyapyan si ada ŋwo mbo, chuku kahe nga ŋwo arehwin la ŋwo lawo amgba ma ŋwo, wo la pyapyan ma mbo amgba gŋo mo <hesitation> awo adzi mbo awo afeni mbo, ah ŋwo wola amgba ma nga ba lo a balo af asi pyapyan asi da ŋwo odŋe shine ŋwo hyen dzu hyen pyapyan kala moarehwin chuku kahe nga me klolu dachew amgba awo oba oha angyi awo ekpla uri la ba si pyapyan ada ŋwo nbo, pyapyan agŋo shine udzu shasha kala moarehwin udzu shasha kala ahogbren gŋo shimi wo ekpla la bo lo si pyapyan si ada ŋwo amgba wo otata angyi ema domi moaze ka ba me sheŋ lu, amgba la mo awo la loma lo moanumu odŋe amo mbo, chuku shimbo moawo la eson pyapyan odŋe mbo. Mo ayi moa amgba mo awo lola me moamo moa moasi ko moane moala ba mo aklo chuku da ba ha amgba milo ko moaba nonomo ko moa ba chuchku ŋwo yimbo esson gŋo wo pyapyan mbo chukushimbo omba ŋha mbo eson gŋo kha aha angye ko moa ba hyen ŋwo la ŋwo si amgbalo si oda mo komo aba ba hyen ŋwo laŋwo si amgba lo si oda mo mbo ŋwo wola loma mbo ŋwo nze ŋwo inu gŋo byebyebye ama ŋwo wola amgba ma ŋwo nze inu byebye kaba areba wola amgba ma mbo chuku shimbo ombaŋhambo anyeŋha gŋo atna agah <hesitation> ka ŋwo ba kpo kahe, ŋwo ba kpo kahe, ŋwo ba kpo kahe, aa me kpo kahe moare aka embo moasi ba nba embo ekahe embo toh ama helo duka moarehwin <hesitation> ŋwo ala gŋo wola angba ma ŋwo dzu pyapyan odŋe mbo chukushimbo amoarehwin dzendze moala wo la amgba ma moala a wola pyapyan odŋe mo mbo chuku amgba, moawo la amgba ma omba ŋha mbo umbugu zgi odŋe lo kama ame ahwon la idzu hi ufila ba me hyen wanda onda ba lo woma mbo ombaze ah melula wome lu lawoma mbo asheme ba la kabmye. kala me ekahe lo nga le gi kpo nga gi dzu gi pyanpyan odŋe ama moarehwin wanda mo awo la amgba ma nga onda ba mo la lo awo ma mbo moa moa oze moashe mo akabme mbo ami shen akpro angyi amgba awo ma chuku kahe nga ah amgba agboŋ udzu pyapyan la ba mewo la loma mbo amgba awo ekpla la ba lo ya sko oran la ba megŋo odŋe baŋ ya sko lo asku me mbo me wo la amgba ma mbo me dzu me nze inu dzadzi ama omba me wo la amgba ma ba ishi ya ekpo ŋwo ka moare dzendze toh. Ame aba aŋha wola adamuwa he ma ame ba anen aneŋha woshe mbo, ame aba awyen baŋ klo yi engla, ame aba aŋ aŋha wo algo odŋe mbo, duk amehe ŋwo dzu kahe nga ŋwo dzu latna agah, ŋwo dzu latna agah, dzu latna agah ŋwo kpo shi malo, ŋwo shi da shi, ŋwo shi da shi, ŋwo shi da shi, kafi da ŋwo yi nga ŋwo ka ombaze doa ana ombaze nga lo si umbugu asi aba agŋo si odŋa mbo nga akpo la ka abi arehwi, abi arehwi toh duka ama he ŋwo dzu kahe nga do akpo la si ah ah ovhu olo iyieson asi aba chukukahe nga amgba lo wo ekpla la balo ataota angyi opyapyan ahogbren agyin la si pyapyan la si da moarehwin ko lo woma mbo ŋwo wo arehwin la gŋo dzu la eson la eson la gbu ubin ŋwo dzula eson gbu ubin ka milo nga ŋwo hyen ishi? Ŋwo hyen pyapyan gŋo nga ŋwo gba numu kame lo nga lo awoma mbo hogbren ambo ayi lo awo ma mbo, ama oba lo wo ma ba ŋwo kposhi ka ge ŋwo tna agah iriri, tna agah iriri, tna agah iriri ŋwo nze inu mbo ayi aye ayihwin kahe nga ŋuro numu nga la utsitsi ma akhpo, tsi ama akhpo tsi ama akhpo tsi ama akhpo tsi ama akhpo ka ekpla la ya kpo he ka ekpla la ya kpo he ekpla ka ekpla la ya kpo he ka ekpla la ya kpo he ekpla la ya kpohe ŋwo nze inu pyapyan mbo ama gŋo wo la amgba ma mbo ba. Ŋwo kposhi ŋwo nze inu byebyebye nga omba ŋha mbo, ŋwo ŋwo wo laah egba kyin ko emeba lo ka arehwin kyin awoma mbo chukushimbo a ŋwo wola amgba lo ma mbo nga ŋwo wola eson egbu ubin ma ŋwo wola eson pyapyan ma chuku kahe nga amgba wo ekpla la ba lo akpo shi, balo ah ah ah kpo emehe mbo, balo ah ah asi agboŋ pyapyan mbo pyapyan he ahogbren angyi asi lo si ada ŋwo dzu tsotse hogbren angyi asi lo si da ŋwo kala moarehwin chuku kahe nga me klo lu mile amgba wo taota angyi lo awoma lo akpoahwo aŋwo lo awoma mbo ŋwo wo arehwin laba ŋwo osaba ba ŋwo dzu hogbren akposhi hogbren a agbo si eson gbu ubin ka milo si ada ŋwo nga ŋwo gba pyapyan kala moarehwin eka milo chuku kahe nga ŋwo wola amgba ma mbo mbo ovye ahogbren ŋwo la lo ma gba ovye ahogbren duka ahogbren duka la kpo lo pyapyan he hogbren la si lo si adi.